fjöldi alvarlegra flugslysa er gríðarlegt áhyggjuefni að mati samgönguráðherra sem vill skoða flugöryggismál betur þá hyggst hann bregðast við óásættanlegu ástandi á varaflugvöllum í kjölfar skýrslu um flugstefnu Íslands miðhálendisþjóðgarður myndi ekki koma í veg fyrir viðhald á virkjunum segir formaður nefndar um þjóðgarðinn orkumálastjóri gagnrýnir áformin og segir að ekki megi dæma komandi kynslóðir til atvinnuleysis

og fátæktar minnst þrír féllu og fimmtán særðust í skotárás í Kaliforníu í gærkvöld bandarískir fjölmiðlar segja að árásarmaðurinn hafi verið nítján ára gamall piltur tvö hundruð fjörtíu og sex hafa verið gerðar í Bandaríkjunum á þessu ári hitamet sumarsins féll í dag annan daginn í röð og víða fór hitinn yfir tuttugu stig á Ísafirði hefur

varað síðan í lok apríl golfvöllurinn aldrei opnað fyrr og klárast dæmi eru um að bílstjórar á leið um Borgarnes hafi ekið á umferðarkeilur þegar þeir sjá ungar konur við hellulögn í bænum sjálfar furða þær sig á athyglinni

eins og lagt er til í drögum að flugstefnu fyrir Ísland þá segir hann fjölda alvarlegra flugslysa gríðarlegt áhyggjuefni og telur vert að skoða flugöryggismál betur í drögum að flugstefnu fyrir Ísland sem skilað var til ráðherra á

föstudag kemur fram að ástand varaflugvallanna þriggja og það öryggishlutverk sem þeir sinna sé óásættanlegt áhersla eigi að vera á uppbyggingu varaflugvalla fremur en að byggja upp fleiri alþjóðaflugvelli samgönguráðherra segir að í mjög langan tíma hafi ekki verið sett nægjanlegt fjármagn í varaflugvellina þess vegna höfum við nú þegar að færa varaflugvellina inn undir

Isavia til þess einmitt að bæta stöðu þeirra og að þeir séu í sama kerfi og Keflavíkur

til að setja meira fjármagn í þessa varaflugvelli það myndi þá koma óhjákvæmilega þannig beint að því og það eru reyndar tillögur hjá

höfundum

um hvernig það megi vera starfshópurinn leggur til að stofnaður verði sjóður um uppbyggingu varaflugvalla sem verði fjármagnaður af flugrekendum en einnig íslenska ríkinu Sigurður hyggst skoða þá leið og hvort það sé skynsamlegasta leiðin út frá lögum um opinber fjármál þá segir Sigurður vert að skoða flugöryggismál og aðra þætti sem tengjast þeim betur í ljósi fjölda alvarlegra flugslysa á árinu rannsóknarnefnd samgönguslysa er með þrjátíu og þrjú mál á flugsviði til skoðunar en alls hefur þrjátíu og eitt mál komið á borð nefndarinnar á þessu ári það er töluvert meiri fjöldi en hefur verið undanfarin ár

í fyrra skoðaði rannsóknarnefndarinnar þrjátíu og sjö mál á öllu árinu og var ekkert mál skráð sem flugslys það er auðvitað gríðarlegt áhyggjuefni þessi tíðu slys sem nú hafa gengið yfir í sumar og við verðum að skoða það sérstaklega núna á næstunni hvar ástæður þess liggja einn vandinn sem hefur verið bent á er að þessar minni flugvélar í einkaeigu séu margar komnar vel til ára sinna

er spurningin eru þær í nægilega góðu standi er eitthvað þar sem stendur út af en við verðum að sjá samantektina á því hvernig staðan á þessu er ég held að það sé nauðsynlegt að gera slíka samantekt í ljósi þessara hörmulegu tíðu slysa orkumálastjóri segir að það geti haft slæmar afleiðingar fyrir komandi kynslóðir ef núverandi tillögur um miðhálendisþjóðgarð verða að veruleika ekki

sé nóg að horfa einungis til náttúruverndar formaður nefndar um þjóðgarðinn segir að þjóðgarður myndi ekki koma í veg fyrir viðhald á virkjunum framkvæmdastjóri Samorku sagði í kvöldfréttum í gær að hugmyndin að baki miðhálendisþjóðgarði væri að banna vöxt og viðhald núverandi virkjana formaður nefndar um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu segir það ekki rétt að ef til þess kæmi að virkjanir yrðu innan þjóðgarðsins myndi það koma í veg fyrir viðhald á þeim tillögur núna eru á þeim nótum að núverandi virkjunarsvæði á hálendinu eru stór og umfangsmikil og að þau standi og verði viðhaldið og geti verið rekin með sómasamlegum hætti en ekki

á hálendinu nefndin muni leggjast yfir athugasemdir um að það kunni að vera betra að hafa virkjanasvæði utan þjóðgarðsins orkumálastjóri telur

tillögurnar ekki vel undirbúnar því hafi ekki verið svarað hverju sé verið að fórna ef allt svæðið yrði friðlýst við séum ekki bara að skoða náttúruvernd þjóðarinnar til framtíðar það er þannig

að við megum ekki girða fyrir möguleika komandi kynslóða

dæma þessar kynslóðir til atvinnuleysis og fátæktar í framtíðinni það að útiloka alla virkjunarkosti á miðhálendinu geti haft víðtækar afleiðingar það þýðir augljóslega

hærra raforkuverð til lengri tíma

hagkvæmir stefnt er að því að starfshópur um orkustefnu fyrir Ísland skili af sér tillögum í febrúar á næsta ári formaður hópsins segir að bera þurfi tillögurnar saman við rammaáætlun og kerfisáætlun Landsnets þá get ég sagt að það skiptir miklu máli að stefnur frá stjórnvöldum séu samræmdar tali saman og vinni allt í sömu átt en ég er

bjartsýn á að það sé hægt að finna lendingu sem passar og hagsmuni fólksins i landinu þrír eru látnir þar á meðal sex ára drengur eftir skotárás á fjölmennri útihátíð í Kaliforníu í gærkvöld nítján ára gamall piltur er sagður vera árásarmaðurinn lögregla leitar enn að hugsanlegum vitorðsmanni skelfing greip um sig

suður af San Francisco í gærkvöld þegar

við innganga og lögreglumenn á hverju strái þeir felldu árásarmanninn um mínútu eftir að hann hóf að skjóta á fólk en þá voru þrír látnir þar á meðal sex ára drengur og fimmtán særðir bandarískir fjölmiðlar segja að nítján ára gamall maður íbúi í

lögregla hefur leitað að hugsanlegum vitorðsmanni Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti yfir samúð sinni með fórnarlömbum þessarar árásar leiðtogar demókrata hafa enn og aftur kallað eftir endurskoðun á löggjöf um byssueign árásin í Gilroy í gær var tvö hundruð fertugasta og sjötta fjölda

sem gerð er í Bandaríkjunum á þessu ári samkvæmt yfirliti sem samtökin Gun Violence Archive taka saman skilgreining samtakanna á slíkum atburði er árás þar sem minnst fjórir verða fyrir skoti og sérstök forsætisnefnd Alþingis sem skipuð var vegna Klausturmálsins kemur saman til fundar á morgun þar sem til stendur að afgreiða málið frá nefndinni vinnur nú úr umsögnum þingmanna um álit siðanefndar hefur reynst Alþingi erfitt enda fordæmalaust í íslenskri stjórnmálasögu átta mánuðir eru síðan sex þingmenn Miðflokksins og Flokks fólksins sem nú eru reyndar allir í

Miðflokknum náðust á upptöku er þeir sátu á orðum um samstarfsfólk sitt á Alþingi síðan þá hefur málið komið víða við því var fljótlega vísað til forsætisnefndar Alþingis en allir fulltrúar hennar lýstu sig vanhæfa vegna ummæla sinna um málið í fjölmiðlum vegna þessa voru Steinunn Þóra Árnadóttir og Haraldur Benediktsson skipuð tímabundið í forsætisnefnd til að fara með málið þau

óskuðu eftir áliti siðanefndar Alþingis í febrúar um hvort siðareglur þingsins tækju til umræðnanna á Klaustri í mars komst siðanefndin að því að svo væri en tók ekki afstöðu til þess hvort siðareglur hefðu verið brotnar þá gaf hin sérstaka forsætisnefnd þingmönnunum færi á að tjá sig um ummæli sem birst höfðu í fjölmiðlum þegar þau svör bárust var málið sent aftur til siðanefndar Alþingis sem lauk við álit sitt í

síðustu viku og sendi það forsætisnefnd málið hefur því farið fjórum sinnum á milli siðanefndar og forsætisnefndar frestur til að bregðast við rann út á föstudag allir

skiluðu inn athugasemdum samkvæmt upplýsingum fréttastofu fjórir þingmenn Miðflokksins leituðu til Persónuverndar í lok desember og óskuðu eftir því að það yrði rannsakað niðurstaða Persónuverndar var að upptakan hefði brotið í bága við persónuverndarlög meðal annars vegna þess að hún var fjögurra klukkustunda löng bára þurfti ekki að greiða sekt þar sem Persónuvernd taldi að þingmenn nytu minni einkalífsverndar en aðrir þá hafa þingmennirnir farið með málið fyrir dómstóla og óskað eftir

gagnaöflunarvitnaleiðsla vegna hugsanlegrar málsóknar á hendur Báru bæði Héraðsdómur og Landsréttur höfnuðu því minnst tuttugu manns féllu í hryðjuverkaárás í Kabúl höfuðborg Afganistans í gær daginn sem kosningabarátta hófst formlega fyrir forsetakosningar í september árásin beindist gegn árásin var gerð á skrifstofur hann er fyrrverandi innanríkisráðherra og meðframbjóðandi núverandi forseta Asraf Ghani í komandi kosningum árásin var harðvítug en hún hófst með því að maður sprengdi sjálfan sig í loft upp fjórir félagar hans í um sex klukkutíma í gær minnst tuttugu manns féllu og um fimmtíu eru særðir frambjóðandinn særðist lítillega honum og um hundrað og fimmtíu öðrum var bjargað úr húsnæðinu árásina bar upp á sama

dag og kosningabaráttan hófst formlega fyrir forsetakosningarnar sem til stendur að halda tuttugasta og fimmta september átján manns eru í framboði margir þeirra hafa gagnrýnt stjórnvöld í Kabúl fyrir að geta ekki tryggt öryggi frambjóðenda og fólks sem mætir á enginn hefur enn lýst árásinni í gær talsmaður talibana hefur ekki svarað fyrirspurnum fjölmiðla kosningunum hefur þegar verið frestað tvisvar á þessu ári og svo gæti farið að þeim yrði frestað í enn eitt skiptið núna vegna friðarviðræðna átta ára drengur lést á lestarstöðinni í Frankfurt í dag eftir að honum og móður hans var hrint í veg fyrir hraðlest sem var að koma inn á stöðina drengurinn lést samstundis en móðir hans slapp fjöldi fólks varð vitni að atburðinum og aðstoðaði lögreglu við að ná manninum sem grunaður er um ódæðið sams konar verknaður átti sér stað í bænum í Þýskalandi fyrir rúmri viku stjórnvöld í Þýskalandi hafa ráðlagt

á lestarstöðvum í fyrra vorum við jafnvel í fjórum peysum en nú er

segir málari úr Bolungarvík sem mælir veðrið í peysum langbesta sumarið undanfarin ár segir golfari í

á Ísafirði veðrið þegar hitinn fór í tuttugu og sex komma níu gráður í Hjarðarlandi í Biskupstungum og tuttugu og sex komma sjö gráður við Geysi hér á Ísafirði fór hitinn í tæp tuttugu hefur veðrið leikið við sumarið kom á sumardaginn fyrsta og hefur verið síðan þetta blíðskaparveður hefur bæði haft áhrif á ferðalög fólks og hvað það tekur sér fyrir hendur í framkvæmdir

vera gott sumar sprækara

þegar enginn nennti að gera neitt og allir fóru til útlanda og hefur rokið út og kláraðist á landinu svo snemma af stað sumarið það virtist bara hafa klárast

alls staðar en það er komið aftur núna og nóg til víða er fólk í framkvæmdum úti og eru meðal þeirra sem að kvarta ekki þau Gunna og Jói mæla veðrið í peysum þá förum við í fleiri peysur eða

fyrra var það allt upp í fjórar

hér er búið að vera iðandi mannlíf

júlímánuði enda hefur veðrið verið alveg stórkostlegt

það má segja að sumarið hafi komið aftur af miklum krafti í dag

hvernig gengur ykkur að anna þessu

vel við

hitamet sumarsins féll í gær og aftur í dag næstu daga spáin er að gera ráð fyrir

þetta er bylgja sem er að ganga við erum með mestan hitann akkúrat í dag ferðamenn sem hafa átt leið í gegnum Borgarnes hafa rekið upp stór augu og legið hefur við bílslysum þegar þeir sjá ungar konur við

hellulögn þær furða sig á athyglinni hjá

í Borgarfirði starfa nokkrar ungar konur við hellulögn og hafa gert undanfarin ár mikil umferð ferðamanna er í gegnum bæinn og þær hafa fundið fyrir athygli þeirra bæði frá erlendum og íslenskum ferðalöngum það er kannski merkilegt á einhvern hátt ég

en við erum búnar að búnar að vera núna að leggja hellur í sumar til dæmis fimmtán skulum við segja og það er bara síminn á loft og tekið myndband og eitthvað sumir hafa nú líka gefið sig á tal líka sko og koma og hrósa okkur

þeir séu nú ekki vanir því að sjá konur við þessi verk í sínum heimalöndum og svoleiðis sko

okkur finnst þetta náttúrlega bara mjög eðlilegt það einn með þá staðreynd að það væri engin kona í Asíu sem kynni að leggja hellur þannig segja að Borgnesingar kippi sér ekki mikið upp við þetta en hrósi þeim fyrir gott verk það er mjög gaman og gott að fá stuðninginn við erum búin að fá mjög mikið af hrósum frá bæjarbúum sem er mjög skemmtilegt

hvetjandi við vinnuna þannig að allt mjög jákvætt

að strákarnir fái jafn mikið hrós

við vitum ekkert

íslenskir ferðalangar sem eiga leið í gegnum bæinn taka þó sumir myndir Íslendingar eru ekkert minna að taka myndir þeir hægja alveg líka á sér hafið þið fengið þannig athygli frá bílstjórum að það hafi legið við árekstri eða hvað það voru það er eitthvað smá og þær eru ekki í neinum vafa um hver sé galdurinn við góða hellulögn

í fótbolta í gærkvöld með sigri á Fylki og Íslandsmeistarar Vals gerðu góða ferð á Akranes en fjórtándu umferðinni lýkur í kvöld í golfi og undrabarn á hjólabretti í íþróttafréttum hér rétt á eftir

betur þá hyggst hann bregðast við óásættanlegu ástandi á varaflugvöllum í kjölfar skýrslu um flugstefnu Íslands miðhálendisþjóðgarður myndi ekki koma í veg fyrir viðhald á virkjunum segir formaður nefndar um þjóðgarðinn orkumálastjóri gagnrýnir áformin og segir að ekki megi dæma komandi kynslóðir til atvinnuleysis og fátæktar minnst þrír féllu og fimmtán særðust í skotárás í Kaliforníu í

gærkvöld bandarískir fjölmiðlar segja að árásarmaðurinn hafi verið nítján ára gamall piltur tvö hundruð fjörtíu og sex fjöldaskotárásir hafa verið gerðar í Bandaríkjunum á þessu ári hitamet sumarsins féll í dag annan daginn í röð og víða fór hitinn yfir tuttugu stig á Ísafirði hefur varað síðan í lok apríl golfvöllurinn aldrei opnað fyrr og

dæmi eru um að bílstjórar á leið um Borgarnes hafi ekið á umferðarkeilur þegar þeir sjá ungar konur við hellulögn í bænum sjálfar furða þær sig á athyglinni þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn